Olhwanzu, olhwanzu nikyinywe kyinene, kyiwithe ebindu binene ekyakyikamanyisaya. Hali olhwanzu olhwababuthi, ababuthi bethu bathwanzire. Hali olhwanzu olhwanyamuhanga, nyamuhanga athwanzire kandi nethu aka- akathuyisunza erimwanza, akathuyisunza eryanza baghenzi bethu, ihabya nolhwanzu, olhwanzu olhukabya ahakathikathi akabandu babiri, omulhume nomukali. Hali olhwanzu, olhwanzu olho olhu olhuli ahakathikathi komulhume numukali Lhuwithe ebindu binene ebilhulimu. Olhwanzu olho lhuka lhu- lhulimu eribya ka- imukahumulikanganaya, eribya omwanzi waghu anginasa eyaghuli inianawithe ebindu ebikamutabura iwabya ighukamuhumulikanaya kwamalengekania, iwabya ighukamuhumulikanaya okwo kwomoyo. Olhwanzu olho mwanginathwamu eribya imukaghenda ngomwahyanya ehihumulikene, imwaghunza eyu yebiro byenyu, imwabya imune eyo, imunemu imunemuyilengekaniaku, imunemuthunga obuthuku obuwene, imwabya imune eyo omwatseme nyisanyisa, ebyo byangalengekanaya okwakyinywe olhwanzu.